الشخص الأكثر تاثير علي اهي معلمتي وانا في الابتدائي انها كانت قدوة لي دايما واثرت علي بشكل كبير انه دايما ابي اصير مثلها ويعني في حياتها الشخصية والمهنية كان في وايد أشياء ملهمة ويعني لحد اليوم مأثرة علي